من أكثر الصفات اللي تعجبني في الأفراد إنه الشخص يكون ايجابي ويفكر بتفاؤل، لأنه دائماً يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه، <hesitation> لكن ما أحب أبدا اللي يفكر بتفكير سلبي، كمان من أهم الصفات انه يكون هين ولين مع الناس، يحسب كلامه قبل ما يقوله عشان ما يجرح أحد، يكون لطيف في كلامه وفي أفعاله ويكون ودود واجتماعي ومتعاون.